Hioko'i iibaa bo kato'oroarei kooka'i. <hesitation> Kooka'i ruuruuto'e'ita kooka'i oiraarei bo ruuruutoe'oa agaa. Eipaareha oiraba ekspiriens oira'oa roo'ore kooka'i bisio upitaroeri kooka'i ro tuutuusi'eribaa bo ai'ou haia boo'ore ua uri'o haaroeroo ta roga'a bira sibabohara. Ua aripupita. A kukupita bira tateea ta biraire paraehara baiha boo'oro urii'o- harahusiae kai heuaha rui'uia ta birare takibohara. Ha barari kooka'i bo kaitara uka ata'e roko'aisii ha roo'ore kooka'i oiraarei bo ruuruuto'e'oa, bisio ipupita ro tiritiribaa ipupita roerii ro kitaribaa bo ai'o, are roehara roga'a bisio ori ii'aa ai'ohusi bo husi'ua. Ori ii'aa oo'ore ua ro kita- haariboroo bo ai'o uare irauroehara bisio bira Kekekrebaa. A kukupita bisio rui'uia, ro toraribaa roo'ore tuu'ii booriha bo ou'iaro ta baariha iru- iru- irue'uuha bira sibabouba roga'a roiraba tuu'ii ta sireiehara biraire. Ha oira hiokoi ii'aa bo bo ruuruutoe'oa roiraarei kooka'i, bisio ro tuutuusi'eribaa bo ipu'oro ee ta- ta uka ubara- haaboroo roo'ore kooka'i. Bisio pita kooka'i pa'eisirei tare ubarabohara, bisio ipupita roga'a riira ore'ooribaa, ori'iisii pita aba horioe- hara hiokoi oo'ore ko kootu. Oto'otoebaa a oto'otobaa kokootu, a ori'iisii pita aba'oehara airaba pirio o bira'auo. Haia piro- piro kitaribohara ori iisio bo ai'o ori iibaa hioko'i jaia ua hori'aahara hioko'i haia. Haia ua bira saabeeibohara bisio ee, bira bo atoko hioko'i biraa aito'oo iroo ii. Pakaabuo kooka'i pakaabu. Ha oiraarei bo ruuruutoe'oa bisio, areraea bisio, ro tuutuusiribaa ipupita roerii kooka'i kai kokootu ori iisii hioko'i pita hori'aahara ha oo'ore bo husiri hioko'i roiraarei kooka'ia sira'oi piteea hioko'i oo'ore bisio. Bo kai'oroarei bo piibuu'oro bo kari, ee a bisioea, bisio, a soobeasoo- harahuroo oru biogaa utaha'a ro kaihaa huuba hioko'i oru biogaaro ai'opitee bisio hara'pee bisio roari hioko'i roari taro paatabo- hara paata- haboubaro kai- harai ee, oiraba ii'oo ta bisio teera'a- harabaa oo'ore kooka'i kai kokootu, ta bisio horiiba bisio pita o kuu'ita boorii roheoarei pemelii oira'ara iisio. Ori ii'oo oo'oro bo ruuruuto'e'oa oiraarei kooka'i poroko bo teera'a'oo.